Torso ko huunde waɗde <hesitation> waɗde jeeynge, kuɓɓam. Ni woni yaltina leelewal. Ina jogii to ñoƴƴata, so tawi a ñoƴƴi noon tan jeeynge nge waklo wonta leelewal, ni woni leewñina nokku o fof.